Ndikka mi heeba sembe hebugo ko goddo numata ngam to don mari sembe numugo ko goddo numata mi wawan mi hefta ko o yidi wadugo be ko oyahata o wada.